Han krikira a benɛ a we sebe benɛ ci don han maviri'a ta yan mibin o ma lɛni han shɛnina bere ho moviri hia na ma ti ma ɲu ama jora ma ɲusin a yo lɛ ho kriki wa ama uweni